أكيد نبي نتحدث مع المستقبل.،باش نخطط تخطيط أفضل، ونفهم اللي جاي، ونعرف ويبقى عندي تخطيط كون ما يصير شي ،نبقى على دراية بيه ،ونبقى عارف إيش نسوي فيه؟ وإيش ندير? وإيش أي خطة......... يبقى أي شي يصير، يبقى عندي خطة لي مسبقة، نقدر نتعامل معاها ونتعايش مع الوضع.